Ny tena mampiavaky e kolonsaina any Australienne koa zany, indreo da tiandreo fiaignany milamigna, sosotra zashy, sy raha sy tia maka sarotry raha loatra indreo, ary indreo koa tia magnano raha amasom-bahoaka zashy na fanatanjahantena io na igno izy io, indreo zashy tia magnano fanatanjahantena aby zany indreo amign'ny ao, ary indreo da mivavaka avao koa. <noise>